والله أني فيني أقرأ شي ثلاثمية كتاب بالعام أنه أني أحب القراءة جد وايد حبها ما بتتوقعون ياعالم أيش بتسوي فيني القراءة أنا جد حبها وايد حبها بتنجلني شي نجلة نوعية من محلي لمحل ثاني شي ثلاثمية ثلاثمية وعشرين كتاب بالعام.